Unera ba korunya ubin ku zai ngha i guõiben a nergwau ai guõmbo uben domin use domin amenangho awu kikazai itser ngh yiki ʒei, duk ubin kuõ ngho ku korhywe a netigwar i rhere i tarmbo uweh ru ngho. domun ngho korhu ubin kpubi ku we zezerakpo. to mun isi gor umum gee mum zei amma unum a whenngha umum uwu zezera who na gabangha komun isi zei mun na amenakin umum ideyiwa abi ideyiwa ngho cewa mun iseimun na gaba unum zeizeragee unum a when gha gee i wuri mini kuma umen anergwa abirabɛ umum kisei guna men birabɛ umum kisei guna bo-mbo whembo uzerha umum ki zerhɛ awhengbo itsermu iki toõ. a whengbo a rerha umun. a guõ bo iri arerha kike mum ki rerhe a zezarake to anetigwar a beyi ri mine duk ubin kpi uku kore ku zei ngho iuwo ri idor na nan a natigwar ngho kuma uyesoɔ idor kei ra natigwar ngho iguõ ben sai gu anetigwar anetigwar kuma ai guõ bo ben isisei guna ngho, amma ubasi karungho ubin ku zei anetigwar asi whembo ngho ngho si guõ ibenbɔɔ ubɔɔ isi guõbo iben ngho. so umɔɔ na nanghe umum koru ubin ku zei. Ngho kuru ubin ku zei mena netigwar kishoo men kori ubin ku zei domin a netigwar ai gũbo beu. ngha num istekam ngha aka gwemen ai gũ uben i cere umen a negwar men isizeimen che ko ngho uwu zezerawoo, uwoo asi gora ngho agee ngho uzei domin use domin ngho umɔrko ngha, amma na nanhã umen koru yada pkukpi umenki korhe ubin ku zei na gaba unum korhu ubin kpi umin ki koreh zei na gaba a dɔɔkamen. domin unuma unum aii dzangha ugbe ta bma bai si korumin ubin ku zei. unum asi dzaa nghamen ugbetanen. ugbetamen kuwa bai kore ku zei ngha dzaa ngha ku zeya bai kore ki bewe ngha dzaa gbeta ku boweha. so unum adeiyiwamen cewa umen koru ubin ku zei, ngha igõ iben men. unum adeiwa men man itia dos kamen, bai tii mn a dokamen. men yei men idor ru ngha. adokamen kuma ai dzaa umbo men idor. domin umen korhu ubinku zei, uba si korhu men ubin ku zei si yeimen idor umen koru ubin ku zei mi sisei men nu pfunga. Ben korhumubinku zei mun gu ben anegwar ai gũbo iben to rayuwa mum umum korhumum ubin ku zei korhu ubin ku zei kama use? Umun bai nya unera ba kɔɔ umum ki saki tararhu ni whe ngha bai wuru ubeinkpi mun ki wurakpo ni nya whɔɔ cuukpe agee ngha ashira kpo umun dzekum ubin kpi ki wur kpo bisa ga ketmum: uvaa ni we dzem mun isaki ivangkise umum izi nangu u kpiir nyawɔɔ basi kera mum nangu ukpiir umum zi kauram yike wuha wɔɔ bai nya iba shiya ru ubin ku gha mum saki dzewe ubinkpiki dai iya dzewe domin mum isi bemun nya uners asisei tsuwã asisei a cuukpe mum igha rhere tgha uda use ashiya ra ngha utaar mbe nya nya unera asei tsenggõõ ko kuma ngha wonghangha nya ngha tsegõõ shiya ru ubin kpukpi ki zi ranan agow, iki saki dzowe ubin kpi mun ki dzowe domin mu unera akpo kengha. Ni siseimen nu fungha ne a mesa men a bin amen ka zei, amesa men siseiki zei amesamen sisei ki gũ ngu adokam asi mesambomenmen ki sisei ki bewe gu adokamen nya dokan ngho nu tsarhã ngwii ngho gu duka ngho. ko kuma ngho nya dokan ngho ngha ashiya, ngho nya kama gee ngho nya kama gɛɛ ngho utare iseh. ĩĩ a rherhu num asi deyake umen nimine ko atesmen asi deyabo men nimine isha atesmen umbo ba nya ciki ngwebo aba nya unera ashiya ru ubin ubo asei na verhe asi bemumbo utsɛɛ ngha ki ngweng ubo asok a tomu ubin gha atsãã za tsuke ru u gban nera. ukpe uba sar ubo kpe za deiyiwe gɛɛ to ubin gha upkɔ ru ugban ngho nɔ ngho gweng yadda kpukpi ngho ki tsũ u dzowe aner ngho domin <hesitation> ubo imerh isi meki ferge ubo amma nu zamani mena ki wumo cere umen shimen ni ghong ko gu adokamen nya adokamin kama gɛɛ isi nya men adokamen nya adokamen kama gɛɛ shimen nu ba ubin ku toma men gurabo to iyaye atesmen shaa kuma arherhu num asi daye wake umen rimina a deijiwa men gɛɛ men bema doka to amma ibema dok icere shiga. Awu se tsu rimiha amenka tarha amen ka dai bema, to isisei cere ki dage shiya ni nyaki yi sha atesmen ka mesumen kuma a rherhe unun saki yie arherhe ka atesmen isa mesa men isi too men tser gureka yei ubinkpi arherhu unum ka mesamen isi tõõmen tser gureke to ubo deiyawa umen cewa koro ifuri ba ra dzing furi zina dzing. zi mesu ubin kpi atesmeka deiwa isha mesu uben kpukpi arherhe num ka deiwa men domin se domin titi zei idor unum. domin se domin kade num kpupki men ki zi nu nyenum unum a gorgee oh a garhĩ mu ba woshadshe amma basi korumun ubin ku zei numa ba woshadshe a dzangha men ayetnum. ai verumbo nu mum seisa nan nyenum ni som ubin kpi mum ki kore kusi zei kpo ibai som bin kpi ki koke kusi zeikpo unum kpe gor gee ngha a mork mum mimasha ki mashace a kpe tsuke men ru rha. so mõ na nan ha ngha deiwa men cewa men iwubika bema adoka sa nan na nang sei unum, unum ai gii ben ifura yeisa men Use arherhu-num unum a deiwa mɛn ko atesmen men bema a dokamen koni ko zei gu a dokamen korhi ki zei gu agbashemen korhi ki zei gu agweemen karhi gu ko aghamoo ko aghamõõ ko aghamoo domin titu yei idor unum gbeshe gu a rherha. igha gbashe <hesitation> i cere awuri nyaki dibeda kori ti ki song men furi zima nyak abinke atesman ka mesuwa sha. sai men tare amen ka abewomen bai taar kume ni vi furi zi na rherhuunum ni zi na rherhe kike atesmen ka nesuwa men men gũ uben. agweemen ai gu uboben a tesmen ai guiben a wherhamen ai gũ boben, a gweemen ai gũbo ben so ubo deiwa men rika koru ubin kpukpi umen ki gu ben don men darha ru fungh ne ngho basi karhungho ubin ku zei ngho si darhungho amen ka bewa gee itsu men kpeakpeha rherhe domin men si korhhumen abenka zei. Ubin kpi atei ka deiwa men gee men tii kadamen orchu ubin kpere me na kikorhe gee niba beyimen atse a doka men niba batesmen ɛyimen anapmen men na bibɛya anã mar gwo wu tei cire za beyi ni gwerha gwerha gu nã mar, azeya ri mihã atesmen asi deiwa ubo ni mi ubo deiwa man gee men tsama ananha domin awu arim idan nera ba gwong irhãrhã ubi ka da bi gu ugweebi ko u wherha ngho nnum bai tsi mum na nangha ngha nera kpukpe to amma ubin kuni daman mun nu kpo icire arim, arim asi zeya arim asi tsu unera weya, to ubo a deiya men men tsam tsemen guarim tsam itsimen gu rhyrherhe ku bewe tsam itsimen gu iveu tsam itsi men gu gbaragwi tsam tsimen gu korhu ubcinkpi su zeikpo ngha num aiyikangha men atesmen kuma ai dzabo men agwi a kuma ai isuka bo men idor, to idan men ba tsamen nimiha Men darhumen inumava awu use tsu akpea akpegwerhu wekuci akpe wedem akpenadzem akpukpe nakugbirhi kpukpɛ ubin kutsu nimioha arim to atesmen a vangha men vangha vangha kada umen korhumen ni mine gu dokamen kada men beya atse adokamen kada men beya a nakaci ubawu kuku ngho gweng utsengho. utsengho gweeng utsaka uba naku mengho idzur tser to ngho dongha mena nu dzeng evangh yee nghoku me dzur tseo ngho gbuba gu tsengho amma irhere agwerha anakaci agbuba gu akakũ-kakũ kuma gbuba gu anakaci na manha asi tongha asi tongha asi tongha. ubo mesa men mentitsam itsiman ba isam men itsi men men yeimen idor ba tsam men itsimen num ai gora gee bi gãrhã mun ubi dɛɛ bi gãrhã bi dɛɛ bi woshadshe ce ko negwar ba nera ba uner ku korhu ubin kusi zeikpo ubawu nerku ku korhu ubin kusi zeikpo ubawu werku beya atse doka undo nyengha ngho uwu ivui nu bo umbo ba nyabo ngho gwengho ngho zini yangha saboda urimen ngho ku wurike to bo si bemu bo ngho zi ni yangha domin se ubin kpi ngho kukorhe si zeikpo unum si gũben atei gu yi asi gubo ben to ubo deiwa men tsan tsima